أفظل أعيش في عالم خالي من الچريمه لأن الچريمه تسبب خوف و قلق و تأثر على حياه الناس بشكل مباشر لو كان العالم آمن كل واحد بيقدر يعيش بسلام و يحقق أحلامه الكوارث الطبيعيه صعبه بس الأمان و السلام ظروريين للحياه اليوميه.